फ्रांस की संस्कृति अपन भोजन फैशन कला मनोरंजन के। कारण जाने जाय छे फ्रांस में पैंतालीस यूनेस्को सुस्योधरोधर। स्थल छे फ्रांस में बौद्ध धर्म के चौथा सबसे बड़ा बौद्ध धर्म माना। जाय छे फ्रांस में बहुत ऐतिहासिक शहर आऊ गांव आऊ। ग्रामीण इलाका के विविधता हे आऊ बहुत बड़े क्षेत्र छीये।